انا نشأت في البحرين الوضع يعني كان- كان ومازال جدا جميل يعني احنا المجتمع متفاهم ومترابط وصغير فبسهولة أي شخص يعني يقدر يندمج سواء في أي عمر